Sa të bush un frullatu di frutta ke mbzonjë a frutta e un frullaturi e midhema na basi me ujë o me klëmsh, dipendi si të përqen, <hesitation> vu te u frullaturi frutërat me klëmshit o me ujët e pranë i frullar.